A na xa'na runkia thi <noise> nua singathena thi avena runa pero yala rua iathia poque dets'e yala nathasina o gantha yisi nixi nixi xrua' ya ne ngantha nixi nchi nchena mañexin porque ntha xunthakin ni xrua yani ngi cosa kinai xrua' yani.